Indiya e un leydi gonɗi wakkati ceertuɗi e ndunngu yoorngue woyla leydi ndin nder lewru maris, sai e to fombina e lewru abareru.